Баъзе ҳайвоноти баҳрӣ, мисли калмарҳо ва рагуҳо, ранги баданашонро зуд тағйир медиҳанд, то худро дар муҳити атроф пинҳон кунанд ё бо дигарон муошират кунанд. Ин ҳайвонҳо дар пӯсташон ҳуҷайраҳои махсус доранд, ки метавонанд ранги пӯстро фавран иваз кунанд. Бо ин васила, онҳо аз душманон муҳофизат меёбанд.